Po m’duhet kshilla jote për diçka shumë t’rendsishme. E kom ni problem në lidhje me t’dashurën teme tash. <hesitation> Ajo po don që na me dal bashkë ne banesë, mirëpo unë nuk po nihna sigurtë me kët sen për shkak se m’duhet me dal jashtë veni me u sigur në ni shtet tjetër. çka po m’thu me bo?